توٚمُل، کٕنٕکَس پٮ۪ٹھ مبنی فلیٹ بریڈ ,روٹی، چپٹی، پراٹھہ، پوری ، دال دال ، سبزی ,سبزی ، دہی تہٕ مٮ۪وٕ ,نوٗنہٕ سۭتۍ کھٮ۪نہٕ یِوان ,چھِ مُلکَس منٛز اَہَم حصہٕ۔ اوسط پٲکِستٲنہِ چُھ ترٛےٚ اَہَم کھیٚن کھٮ۪وان۔ ناشتہٕ، لنچ تہٕ ڈنر۔ اکھ واریاہ مشہوٗر ناشتہٕ چھُ حلوا پوٗری۔